To ɗum waddi haala Sawt Afrika kam, walaa ko waranta tan to ɓernde banda, banda kala gamol maɓɓe, bana gamol ngol ɗum wiyata Gombut e Zulu e Kayto, ɗi gamiiji ɗi innake, ɗi anda lesde lesde nder finatawaji lesdi Sawt Afrika.